स्वताच्या घराच्या दरवाजाचो आवाज घ्योऊं घ्योऊं सवाई झाल्ली असता मनां भाई दिसाणा पण तोंत <hesitation> जाय खबर नसल्याचा घराच्या दरवाजाचो आवाज येता झाल्यार माट खयप भाई दिसता किद्याक तर आमी मोवियन बॅगला असता की दरवाजाचो आवाज तेव्हा येता जेव्हा भुतां येतां मनां, आनी योत विचार मनां घूवतात आनी तखली मद <hesitation> जात आनी केव्हा एकदा थाईसून धावण व्होटोव असां दिसता।